Ny fomba fiasan'ny hidikorisan'ny akanjo aloha a, ny fantako zao izy io de atao amin'ny akanjo na hoe atao amin'ny sakaosy, de natao hanidiana na hamahana anazy, rehefa hidiana moa izy a de misy anle vy iny a manambatra an'le ilany sy ilany, de rehefa sokafana moa de ampidinina iny vy iny, de misokatra le izy.